You get your cut or scratch on your body you have to be very careful because ley get some rusty rusty thing neh la when a cut you a can lead to tetanus so ley first thing when I get cut or scratch I look for alcohol to clean ley area when I na get alcohol I look for soap and water to wash ley area yeh first yeah because gems and dirt a quick to get in sore and thing neh which can lead to bad bad sore on your body ley least scratch or cut you get when you overlook a you na treat it with ley rightful thing neh you suppose to treat it wey a can lead to big sore on your body so ley first thing you do when you get scratch or cut you wash ley area yeh first you wash ley area clean then you look for alcohol becor alcohol quick to clean and kill gems and disease neh on ley sore you look for sunni to burn it to clean all ley gems and dirt neh from on it then if you get any sore medicine na like ley blue medicine neh where ley can put on sore some mor ley ray ray medicine neh I think ley white people call ley gengen valet you look for a you put ley over ley sore And na all sore you can cover with plaster because some people skin are different if a involve plaster you you cover a with plaster and some sore neh too a need air to dry depending on your skin so ley first thing you do when you get scratch or cut on your body you wash ley area thoroughly with soap and water then from the you look for any burning ointment like alcohol to clean ley gems and de- dirt neh from around ley sore before you apply any medicine where you know can treat sore or scratch with yeah some people neh when ley get scratch and sore neh on neh like most sor our disadvantage youth neh nowadays where some mor neh taking drugs and thing neh ley ley can’t treat la sore properly la a can lead to ley sore getting big like one time I saw one lil boy while he wor playing his marble he got a scratch on his foot ley only thing I saw him doing he took sand to cover ley scratch and ley sore another time again another guy got cut you can see he sucking ley blood ley can put ley blood in la mouth ley be sucking nay to say to stap ley blood from coming All lo thing neh la bad bad practice neh to sore and a can lead to big sore on your body yeah so ley best thing to do when you get scratch or cut yeah you wash ley area with clean water then you look for alcohol or any sore medicine yeah you put ley on ley sore yeah a wey be ley best way la sore wey get better you allow air to blow it and you clean nay two to three times a day some sore neh can some small small scratch neh can lead to big big sore on people body depending on how you wey treat it so when you get scratch or cut a good to wash ley area before you apply any sore medicine you know la can kill la wound or la sore on you.